Mi yidi tamseeje ngam sadai defuugo kuma beldum masin to goddo nyami jogan mo redu o nanata velo ko yawi o jodan redu mako do hebbini je wakkati duddum.